Inii maana kunu horombo le ukaa kukameecha nii kwanza kukaameecha itakiwe ukitereva mruva kwansa ukimshukuru shandu ule lala. shandu finndo alekuniinga hiyo ukambia tata kaa kasha naksa uleniinga <hesitation> nalinu le uniinge se kwamme hemba kwamme tereva atro baasi wefu- fumia nshau kwaansa kolya ni mswaki kwakiikaba mswaki kwansa kwakisinga maiyo. ukameesinga maiyo kwaitchya shai yafo riko- kweenda kwa umbe kwa kama ukammekama maruva kwasha kwaichya shai yafo rikoni. kulya twekiinywa shai kwansa shisha waswahili fo twekolya twe- wekiinywa shai kwansa kwanuutra na kweenda kasini. kwakutro kwamekora shai yafo kwam- we nywa ya maruva safi maritro kwala na kiboro chafo ulesaara kwayu. ukameelya basi ngavee uchya u lo weshiinda, kwakutro nndo ngikundi kang'ama ni shai ngeenywa ngala na kiboro kwetre kunu kijijini kwetre mkate wala maandasi fo niii kiboro chafo ule saara kwayu ncho we uchya nacho Kwalya kwatrafunia na shai na kwendelea na kasi safo kwakiinda. kwenda mareni ukashevyaa mara a mburu au aumbe, kwasha kwamevyaa mara kwasha kwanesengetra se mbora wa umbe ukaveelya, ukameveelya mbora wa umbe kwa ilyaa mando we kolya umesengetra mando kwayaliya kwamaa baasi uka umemaa. kolya ni msimu wetrema le- we tera au we tremia mndeni kwammemaa shughuli savanyama nlo weshiinda mndeniu kwashe trema kolya ni itremia mahemba. kolya ni itrema mara. kolya ya ni ya- yaanda shamba kwa- kwa mndu msero kabla, labda inekaba na matonga na ivyaa matei ya kahava baasi nikutro. Ukamee maaa se chao- shughuli sa shambeni ukaa we kolya ng'oto ikashika saa nane- saa nane au saa tisa nlo mwepumsika mkalya se kachao mkahuma kidoko. mkala chao cha kwaya mkaamelya Keriko mwene sengetra manndro aammba afindo- aumbe na mburu findo manndo ammba sha mara kutri kwasababu kwetre fo mmba selala bila nndo chela oh moomuni fo, shaumbe ya haamia mpaka kweveecha kwakutro yebidi unesengetra se mara au mrisha vandeni au ku we- wevichye alafu mkammemaa ukaifungulia se mburu mmba kwasihuura na mmba kwachiya chao kwakora na cho chafo cha ng'oto baasi kwaksambia kwamaa kasi kwaenelala.